हमें ख़ुशी बिना पीड़ा के कैसे मिल सकती है, हमे ख़ुशी मिलेगी पर हमे उसको महसूस नि कर पान अर जब क्वे दुखा बाद हमते क्वे ख़ुशी मिन ता हमते पता चन की हमते क्वे ख़ुशी मिनी ची येगा मतलब की पीडागा बाद ख़ुशी पता चलन बस।